жаңа нәрсе ғой мынау
енді қазір машинаның іші машинаның сырты бір күні машинаның үстінде
отырып алып жақсы ғой студия декорацияның керегі жоқ
ештеңені арендаға алмайсың
сіз всегда салмақтысыз ба
осылай мен өзгермеймін осындайсыз ба
анадай ааа деп кететін кездеріңіз болмай ма эмоцияға берілетін
журналистикадан жалығып кеткен кезіңіз бола ма
болды ғой екі мың он бесте сол үшін кетіп қалдым ғой хабардан
сәлем достар бұл желмая интернет жобасы менің аты жөнім данияр есен
ал енді бүгінгі менің қонағымды сіздер жақсы танып отырсыздар
экраннан күн сайын көресіздер ыыы қазақстанның мәдениет қайраткері і белгілі тележүргізуші журналист зейін әліпбек
зейін аға ассалаумағалейкум қош келдіңіз
жалпы автокөлікте бұрын соңды сұхбат беріп көрген бе едіңіз
жоқ автокөлікте келе жатып бұл сұхбат беруім осы бірінші рет алғаш рет өзіме де қызық болыватыр
иә енді бүгін енді нұр сұлтан қаласының ең көрікті жерлерін аралап өзіңізбен аз кем сұхбаттасамыз аға
журналист дегеніміз кім сіз үшін
ыыы мен үшін ыыы журналист деген ол ыыы ең алдымен ыыы мемлекеттің қоғамның жанашыры мхм
ыыы қоғамның ы жарасын көре білуші және соны ы осындай жара барын дабыл қағып айтып соны емдеудің керектігін айтып
емдеудің мүмкіндігі болса жаңағы жолдарын көрсететін мамандық иесі деп есептеймін журналист бірінші кезекте
ал енді зейін аға ы біздің бағдарламамыздың жобамыздың негізгі дәстүрлі сұрағы бар
бүкіл қонақтарға қоятын бірінші сұрағымыз нұр сұлтанға қалай келдіңіз қашан келдіңіз және қанша уақыт болды
ыыы нұр сұлтанға ы екі мың алтыншы жылы көшіп келдік отбасымызбен
ы келу себебіміз ы сол жылы ы осында ыыы хабар агенттігінің ыыы бас кеңсесі ашылды сол нұр сұлтан қаласында
содан жанағы қызметкерлер қажет болды ы алматы қаласында қызмет істеп жатқанмын
сол қызметкерлердің ііі тізіміне ілігіп мхм осында нұр сұлтан қаласындағы бас филиалға жұмыс істеуге келдім
енді зейін аға өзіңізді біз кішкентай кезімізден көріп өстік
ыыы жаңағы хабар телеарнасының дүрілдеп тұрған шағы ы көптеген сол хабарда жарқ ете қалған бүкіл жүргізушілерді еліктедік шынымызды айтайық
сіздің сабырлылығыңыз сіздің сондай бір бірқалыпты ақпаратты жеткізе білуіңіздің өзі бір ерекшелеп тұрды сізді ммм шыны керек
енді ііі студент кезде бірақ сіз осы жүргізуші боламын деген ой үш ұйықтаса түсіңізде кірмеген дүние иә рас солай
сіз кастингтен өттіңіз хабар енді ашылып жатқан кезі ол уақытта қазақстанның ішінде бір бір сағатын ба үш сағатын ба алып жаңалықтар шығып тұратын ол кезде иә
кәдімгідей ыыы жәке мәкесіз қабылданатын уақыт еді ғой демек
ол өзі солай болатын иә жасыратыны жоқ енді оны ашық айтуым керек кез келген жерде ашық айта аламын мхм
менің де жеке басымда осы төбедегі алладан басқа ешқандай бір қолдаушым ешкімім болған жоқ мхм
ы мені ешкім білмейтін де ешкім танымайтын да мен жаңағы кеше ғана ы университетті бітірген ыыы студентпін журналистпін казгу казгу дің журфагы журфагын бітіргенмін
енді жаңадан бітірген студентті кім тани қойсын мхм
ыыы тоқсан алтыншы жылы осы жаңа телеарна ашылып жатыр екен дегенді естіп іздеп барып тауып алдым
республика он үшке өзіңіз бардыңыз
ы сөйтіп сол жерде әйтеуір кісілерден сұрастырып жүріп әйтеуір ішіне рұқсат сұрап кіріп м
кәдімгі кастинг болды кәдімгідей
ы жоқ ол жерде былай ғой ы кастинг болған жоқ өйткені мен і алғаш барған кезде жай ғана жаналықтарда жұмыс істейтін тележурналист
тілші ретінде ааа редактор тілші болуға қарапайым тілмен айтқанда сол болуға тілші болуға сұранып кіргенмін
содан кейін ол кісілер айтты ыыы ол кезде осы кім ы продюсер жаналықтардың продюсері махат садык деген ағамыз екен журналист мхм ы
ыыы содан кейін сагындық нұрекеев деген ағамыз болды сол кезде істейтін ол қазақ телевизиясында істеп келатқан журналист ағамыз
ыыы сол кісілер айтты ыыы жаңағы сынақтан өту керек
мен эфирге бір жаңағы запись жазбаны көрген кезімде алғаш рет мхм мен басқа жүргізушілерге ұқсаған жоқпын
мысалы басқа жүргізушілер сияқты жарқырап отырған жоқпын басқа жүргізушілер сияқты ммм әдемі жарасымды болып отырған жоқпын
мен эфирде кәдімгі өмірімдегі сияқты қарапайым ғана отырдым да ммм
сол өзімнің образымды мына ы сол кездегі телевизиялық образға сәйкес келмейді оған жараспайды оған келмей тұр деп түсіндім
көпке дейін мүмкін емес осы бір екі жүргізгеннен кейін ойлап жүрдім мен шыны керек көпке дейін
сосын қарасам әлі жүргізіп жүрмін әлі екі ай өтті үш ай өтті міне әлі күтіп жүрдім сол жарты жылға дейін
сөйтсем бір күні қорытынды жаңалықтар жүргізесің дейді
а наоборот айтады уже керісінше әрі қарай тартып барады керісінше мә масқара дедім қызық болды ғой деп
енді менің ұғымым да енді бүкіл көрерменнің ұғымы сияқты ғой сол кезде
жаңағы бәрі жалтырап отыру керек і күшті күліп отыру керек әдемі жымиып отыру керек жаңағыдай
а менде ондай қабілет болмады ғой ммм
сол уақытта негізі ұшқалақтанып өз өзін көрсетуге тырысқан ыыы е болды енді ондайлар болды болды мен жоқ мен өзім де болды енді жоққа шығармаймын енді
оны қазір ы айтайын десең өзіміздің әріптестеріміз ғой енді иә
бойында арыстың өзіңмен таныстым
жайнаған гүлдей құрбым сен жағада тұрдың сен
жаз еді күлкіңде ей қайдасың бұл күнде
сені іздеп арманым сыр бойын шарладым
сені іздеп арманым сыр бойын шарладым
бәрекелді бәрекелді мына шапалақ ұрайын десем рулімді қолымнан жіберіп аламын ба деп тұрмын
иә керемет аға керемет эксклюзив құрметті көрермендер
зейін аліпбектің бұрын сіздер ыыы экрандағы бейнесін көргенмен енді ән айтқанын сіздер бірінші рет көріп тұрсыздар
аға қазір і сіз өзіңіз айтып жатырсыз мен қазір теледидарды күн сайын қарамаймын деп отырсыз
қазір көп жағдайда мына ютуб болсын смартфон болсын гаджет болсын соған халық тәуелді болып қалды
сіз қалай ойлайсыз алдағы он жылдықта телевидение өмір сүруі мүмкін бе
өмір сүреді телевидение өмір сүре береді
мынау басып кетпей ме мынау ы телефон экран экран смартфон
бұның мына жерін аражігін ашу керек бір мына мәселені ашу керек ыыы
сала сала бар ғой иә жаңалықтар бар сосын сараптама бар бағдарламалар бар мхм телевизияда иә
жаңалық беруде әрине қазір ол ол мойындауымыз керек телевидение қалып кетті
жаңалық беруден жаңалық беруден интернет озып кетті мынау гаджеттер жаңағы планшеттер мобильді телефондар олар озып кетті
бір ғана строкамен бере салады болды иә бір сөйлем жаза салады аха
ыыы әлеуметтік желі озып кетті
тіпті мына интернетті мына дәстүрлі ы ақпарат құралдары былай қойған күннің өзінде әлеуметтік желі озып кетті жеделділік жөнінен мхм
рас ал ыыы сараптама жөнінен ы тұрақты бағдарламалар жасау шоулар жасау деректі дүниелер жасау жөнінен әлеуметтік желі де
жаңағы ақпараттық интернет і порталдары да олар телевидениеге телевидениені әлі жеңе қойған жоқ аха
бәлкім жеңе алмайтын да шығар
әлеуметтік желіде ол таза журналистика деп айтуға келмейді ғой
әлеуметтік желі тек таза ақпарат бөлісу үшін құрал мхм жедел түрде бөлісу үшін құрал
ы интернет сайттары енді әрине олар да жедел ақпарат бірақ оларда ол жерде дәстүрлі і журналистиканың өзінің ы журналистикаға ыыы жанрына қойылатын талаптар болсын
соның бәрі орындалу керек сондықтан оның өзі де біраз уақыт алады мхм
сондықтан екінші орынға интернет ы кеңістік түсіп отыр үшінші орынға барып қазір енді телевидение
бірақ телевидение телевизия өледі деп айтуға болмайды
зейін аға мен енді өзіңізді сырттай амандасып жүремін енді шынымды айтсам бұл менің өзіңізден алып отырған алғашқы сұхбатым екен енді
енді сіздің сондай экранда эфирде сондай салмақты екеніңізді і бүкіл дүйім жұрт жақсы біледі
мен кей уақытта ы ондай адамдар болады ана эфирде салмақты болып көрінгенмен өмірде мүлдем басқа адамдар
енді сіз эфирде қандай екенсіз өмірде де сондай ыыы жаңа айтып отырсыз ғой мен ешнәрсеге аса қатты бір танымал болайыншы деп талпынған жоқпын
бұны алла тағала өзі маған берді деп өзіңіз айтып отырсыз иә
осыдан да бір үлкен ой түйіп отырмын негізі шынымды айтсам
өйткені біреулер тыраштанады талпынады ы енді талпыныс деген дұрыс қой бірақ дегенмен де
ы мына қуған жетпейді бұйырған кетпейді деген ыыы сөздің бір бүгін өзі бір мәнісін түсініп отырған сияқтымын
енді біздің желмая интернет жобасының көрермендеріне айтар сіздің ыыы тілегіңіз болса ыыы камераға айтып қарап мархабат ендеше
ал ы желмая интернет желісінің ыыы көрермендері көбейе берсін
ы осы интернет желісін қарап жүріңіздер деймін
бүкіл көрерменге тілейтінім амандық отбасыларына амандық тірліктеріне береке тілеймін
атыңызға затыңыз сай екен аға
зейін деп бекерден бекер қоймапты бүгін енді соған көзім жетіп отыр енді негізі
рахмет зейін аға мақтауымды асырдыңыз рахмет сізге көп көп
ы сіздің экраннан кетпеңіз алыстамаңыз енді өйткені бәрібір жастарға беретін дүниелеріңіз өте көп
сізге қарап бой түзейтін жастар да бар бүгінгі таңда рахмет көп көп
қымбатты көрермендер бүгін бізде қонақта болған белгілі тележүргізуші белгілі журналист қазақстанның мәдениет қайраткері зейін әліпбек
біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар сонымен қатар осы сұхбаттың астына міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар
үйлеріңізде жиырма төрт сағат интернет қосулы болсын келесі кездескенше аман сау болыңыздар